diya dioya kle nɛ ya we hɛ zunhɛn wian zunhɛn wre lɛya teni lo ya we deni han zunhɛn wian azo ɲuna ba nicoza be lo womui to sa fa wozo ere na lo vɛ lo va lo ɲuso hɛna aya vɛ ɲu obe lo-a deni kle dron lo kle wara maro loro vunubio lo loyi womu dron lo lo tayara zɛrɛ depui mu zeze lo hunu bɛ va